آرامي د نفس راحتي، د ذهن سکون، او د زړه نرموالی دی. کله چې انسان له اندېښنو خلاص شي، آرامي راځي. دا حالت د طبیعت، عبادت یا یو نرم عمل له لارې ترلاسه کېدای شي. هر انسان آرامتیا ته اړتیا لري.